Lihv'mispapõr om ka peris hää asi, selle et vaihõpääl puu om määntsegi tekstuuriga vai saa näütüses pinde saiaq ja tuu olõ-iq üldse mõnus. Nii et ku sa lihv'paprõga tuu üle tiit, sis om häste sääne pehme ja sille.